Manao raha manao voyage a de aleoko mihaino <noise> mozika toy zay mihaino livre audio. Le livre zany somary mampiasa concentration kokoa de ohatry ny somary mandreraka kokoa ndray nefany ianao efa hoe andeha a- ta- toerana lavitra de zay a- andaniana fotoana zany no atao, zany hoe zavatra hoe aleoko mihaino mozika zany mozika zay tiako no henoiko a de ataoko am'le hira tiako a ohatry ny hoe vetivety de tonga any am'lay toerana avy eo.